Ko toma anyun iipishe ko ka i- ii- iikeer murereet ile oroni, ko netai isoman korok il itapen korok ile iin lakwani ko punu koot ne unee, unee atepeet ap oling'wai, unee atepet nyii ko inendet, ako ne sirei tukul ko itapen inendet ile unee atepto nyii, amu mara ikeer kityong'on puch ko tokeet, amekeer atepeet, ko eng' yotok ko netai konyalu ikeer atepet nyii, ak itep atepeet ap oling'wai, si ng'i i- i- itile anyun ile <hesitation> kacham nitok amuut kwa kaa ko kainai ile atepet nyii ko unee ama tikin icham tokeet puch, ang'a uriit yu ko atepeet ko ake, ko anyuun ko eng acheek ak kai kalenjin anda piik ap keiyo ko ki chaam ke- ke lecheech acheek iin paishek kole otapen korok iin atepet, metapen tokeet, korook ko ne rupe yotok. Wui itapeen korook ile iin <hesitation> kotos uu nee atepet ap oling'wai, matikin ko ka piich che- che- che- chema karoron, pii che ruum, pii che ma- matinye atep nekararan, ko eng' kotukul yotok ngo ng'iwe so- so ko ng'et iin, kitikin oo- oo oipkei ak piik che mo kororon kunoo, ko ipu- ipu kiit tengekwakatak yaityet katak konyo iin konyo koo ng'ung olokoipchi lakwani, ko anyun ee, ki topeni korook atepeet kole unee atepeet, ko me tapen toket ame tapeen rapishek, ametapen ile uni punu kamakare, tapen korook atepeet si ng'oo ng'okepaipachi ile <hesitation> paas, ko ka inai ile atepeet ko kararan.